sæl og verið velkomin í

í þættinum í kvöld fjöllum við um litla stelpu sem var hætt komin þegar hún klemmdi höfuðið við

undan ströndum Portúgals kynnumst konu sem er búin að hlaupa hundrað sinnum upp og niður Esjuna og segjum svo frá danska tónlistarmanninum Kim Larsen ég heiti Sævar og nú verða sagðar

tveggja ára stelpa var hætt komin þegar höfuðið á henni klemmdist við rafknúinn

Albert Símonarson og Inga Hrönn Kristjánsdóttir fóru með börnin sín þrjú í hefðbundna læknisskoðun á sunnudaginn því þau voru búin að vera lasin þau fóru á Læknavaktina við Háaleitisbraut í Reykjavík þar sem börnin voru skoðuð þegar skoðunin var búin stóð heiðbjört Halla sem er tveggja ára við hlið föður síns hún kippir sér frá mér inn undir bekkinn ég beygi mig

strax eftir henni til að taka hana upp en ég á milli þessara arma og botnsins á bekknum þetta er að þrýstast að höfði hennar það gekk ekki vel að stoppa bekkinn og endaði með því að læknirinn tók hann úr sambandi læknirinn skoðaði Höllu um leið og sendi hana svo beint niður á Barnaspítalann þar sem hún fór í ítarlegar rannsóknir betur fór en á horfðist og þar kom í ljós að heiðbjört slapp með mar og skrámur ég hef aldrei á

orðið

að þetta slys verði til þess að svona atvik geti ekki endurtekið að málið sé litið alvarlegum augum vonandi gerist svona slys ekki aftur í framtíðinni fornleifafræðingar í Portúgal hafa fundið gamalt flutningaskip sem sökk undan ströndum landsins fyrir um fjögur hundruð árum skipið var líklega á leið til höfuðborgarinnar Lissabon alla leið frá Indlandi þegar það sökk allt bendir til þess að skipið hafi sokkið á tímabilinu fimmtán hundruð sjötíu og fimm

til sextán hundruð tuttugu og fimm fannst á tólf metra dýpi grafið í sand og þykir hafa varðveist ótrúlega vel í skipinu fundust meðal annars fallbyssur úr bronsi indversk piparkorn kínverskt postulín og alls kyns gripir sem á eftir að rannsaka betur það leynist margt merkilegt í hafinu enda stór og dularfullur heimur það er því aldrei að vita hvaða undur finnast næst það er ekkert leiðinlegt að hlaupa aftur og aftur upp á Esjuna enda er hún síbreytileg þetta segir Hafdís Guðrún Hilmarsdóttir sem hljóp upp á fjallið í hundraðasta skipti á árinu á laugardaginn hvernig datt þér þetta í hug að hlaupa hundrað sinnum upp á Esjuna á einu ári svona dagur sjötta mars

var að fara aðra ferðina mína á árinu sjötta mars í svona veðri brakandi blíðu á þriðjudegi

þetta var svo klikkað og verður maður

að hlaupa sömu leiðina hundrað sinnum nei ekki svona fallega leið

líka svo breytileg eftir

að hlaupa þessar hundrað ferðir í þremur árstíðum hátt í fimmtíu manns hlupu með Hafdísi þegar hún fór hundruðustu ferðina hópurinn vildi líka vekja

athygli á því að það eru engin almenningsklósett á svæðinu það sé ekki gott því það eru svo margir sem fara á fjallið nú er heilmikið eftir af árinu ætlarðu að hlaupa oftar já ég veit ekki hversu oft en

mjög margir minnast nú danska hann lést um helgina sjötíu og tveggja ára gamall larsen hefur lengi verið einn þekktasti og vinsælasti tónlistarmaður Danmerkur hann er líka mjög vinsæll víða á Norðurlöndum þar á meðal Íslandi þar sem margir þekkja tónlistina hans hélt marga tónleika hér á landi og oftast var hann með hljómsveit með sér hann byrjaði

með hljómsveitinni

sem var ein vinsælasta rokkhljómsveit Danmerkur á áttunda áratugnum eða nítján hundruð og sjötíu og eitthvað lagði upp laupana það er að segja hætti

að gefa út tónlist undir sínu nafni hann gaf út mjög margar hljómplötur sjálfur samanlagt gaf hann út tuttugu og tvær plötur og um það bil fimm milljón eintök hafa selst það eru eflaust margir sem minnast Kims Larsen með því að spila tónlistina enda lifir hún áfram við skulum leyfa honum að eiga lokaorðið í þættinum